Sikyangathokekana erighanyira obuli kindu, kundi ibbwa hane ebindu, eky'omundu akakukolha iwalhengekania wuthi wabiri mughanyira betu wukibya wukamusangana wukamusamalira neryo iwibuka, omuthima wawu inakukangania kusiwulikathamughanyira, hane n'ebyo eby'omundu anganakusoberya iwamughanyira. <breath>